Neiro seve kua tembiu ko ikavigue oyeapo jaema aipota tei neiro seve erei, mbaeti aikua miramii pegua ño mbaeti ko kurai ore tembiu royapo va jaema oime ko aipo mbae mbae ko aipo vua pipe jaeramo ko mbaeti ikavi oe nde erei eh tame ye nde iru jeu ye, erei neiro yeye oreve kuako tembiuko kuape opaete oyeapo ikavi oyeapo